De oha ra ndawi ma paling caru re deni <hesitation> oha oha padang edem pani caru ipi sia re ngge'e jam ntandak dei tivi dei hanu rau doho re dei internet rau re ma paling caru re oha padang edes <hesitation> caru sia re ntanda reka ku aka hanu aka sia doho ma mboto ngaha ka aka vidio vidio sia doho mboto ngaha ka aka sim caru poda aka konteng la la hanu sia doho mukbang ka lainar caru ngahan au walipa nasi au lip oha padanga au wara uta nasi raun de uta nasi uta hanu uta kari'i ede ede sim caru au uta kari'in ka ira laina caru uta kari'in de uta janga uta sahe uta capi caru poda sia saha fici caru ipi sia re alujam oha padanga pokonya sia ka na caru ipi caru oha padang ka oha padang ede ma caru poda ni sa ium ndaik ke alum nahu ke sato'ip si ra bade ku oha oha has ndede re paling a bade re ica kaina gudek dua kaina Nasi padang tolu kaina mangge mada upa kai na ayam suwir ayam suwir ede ya caru rau ni pokonya caru pokonya sara'an oha oha pokonya sara'an oha oha oha oha hanu re has daerah re paling ca'uk re ede pani